شوف با تكتبلو مثال قال تكتبلو السلام عليكم أخي واش راك لاباس بخير، يا خويا جيت نطرح لك على الموضوع تاع ديك النهار لي صرا بيناتنا المشكل، يا ودي سمح لي ياسر ياسر راني والله ما كنت قاصد لك هداكشي، لي فهمتو نتايا، صح صرا بيناتنا من سوء تفاهم، وإن شاء الله من هاد الخطره ميزيدش يصرى، <hesitation> تكتبهالو تبعثهالو فلبرية وتقولو اخويا السماح.